कच्छु सिक्कन के किनारे में धरी और लकीरे बनी होत हैंगी। उको असली मकसद होत हैंगो की बे सिक्का और तन्ना कतरबे से बचै। सबसे पहिले सिक्कन में जो लकीरे होत हैंगी। उन लकीरन का रीडिंग या तो मिलिंग कहो जात हैंगो। उका जाल साजी विरोधी उद्देश्य के लाने उपयोग करो जात हैंगो। लकीरे जो उमा बनी रहत हैंगी। बे छोटी मात्रा को ना ध्यान दैके उखा कटवो मुश्किल बनाती हैं। जेसे सिक्का और तन्ना को जो अहममूल्य होत हैंगो। कम करने से बचाउत हैंगी। बे धारी उखा खूब महंगो बनाउत हैंगी। बे धारी होबे से ऊ सिक्का और तन्ना को खराब नहीं कर सकत हैंगो। वो विश्वास दिलात हैंगो की जो तन्ना असली हैंगो।